यान ता कुकूर की कई प्रजाति छिन लेकिन जु सबसे मिलनसार प्रजाति छीन सू छीन लरबराडॉर हुइगी जर्मन शेफर हुइगी और जो हमरे देसी कुत्ता हुएगिन सू सबसे बढ़िया च